Ny bitro ny tombotsoa azo amizay dafa maha soasoa ny gnainy, maha ela velo azy izay koa ro itiavan'ny topony azy.